Ikitena bete mudasyapat hewang tuo jo <noise> wai nakke jo tassi <hesitation> Deng kapiting, deng gurita, deng bongko, deng asu tasi, deng nyarang tasi, deng tang u <hesitation> ula tasi, deng ubur-ubur, deng rumpu lau, deng deng <hesitation> pito e yake deng buaya, akede ake <hesitation> jo sungai, deng duka deng duka buaya, deng duka wongko, deng duka kapiting, <hesitation> deng duka ula wai. <noise>